Andƚra retako ipepo oiporu ipuere vaera ma ƚvate oveve reta ma täta oveve ereiko jae oiporu reta ipepo jare iyuru ipuere vaera oipƚ jembiura jembia reta jouvaera jaera oiporu reta jaema oveve yave omuña yave jaera ma ipuere vaera oipƚ jembia jou vaera